Ny karazana vorogno maromaro zay heky: drakidraky, akoho, gisy, ôtrisy, aigla, sogno, papango, maro be izy fa tsy voatantara eto jiaby.